Peru pegua reta kua peru pegua reta jaeko jaereta ma indigena jaeko oyearetano kolonia pegua reta ndie jare jaereta imusika jaeko andina jare jae jokua arte pre colombina jei supe retava jaereta omboete pachamama jukurai jaereta madre tierra jaema jae jokua jaereta ma oboetereta